Sekenan man sekena buelt nerchi biema, niesekena bisio ner berakandil <hesitation> chir sayani barkwe lo dan noni nokwe dibiechannaꞌ, gor kaldin ma ewowzana ma wzan namaki man kant mamabdobe rakwe de san gor este gor kaldima gornema cha chobiena lollimma ner chibiamanka gwxayigama <hesitation> ditisirilo xay chisono sosano to nación <hesitation> cherchibiaxay kantier parkaldigak wxe rakwayi go este chabnaramank, pant no este xchitma kenima erkwani marchit mabay bantegui ma <hesitation> chochen norchitma nerchibigaka ay jekanak xway esekena visión raka sekena niowa iniowarke xchibigakeneꞌ arguidieni rioritni sheracheya toch yerajwey yera dox tan napo buen dox chirioma na landor wlario mala yag xtil. <hesitation> cherumbuen tochen to- to korralske cherio yagxtil bay ner cheriari man ramakeə raniwaa nila mitsi mapark jjuert jiriama, ner chivia ramanerakə nan sekna <hesitation> bekwk chibganza ka bekw desde ronma normalas lasnarma niakwadi bnietsadi bniedi ka, ches niaraman o este saknato nasto mak rabuesə rabuesə chikamaniasya che norama cha naodxkrakaman cherchigrakbka bueske baynisian garan ganariki chirio gadula kampion nogarabue rabuesi bues sxnia ne' norguidiari gakra lekweli pan lara marsak narapantl, narama rio chen nochen cherondox garama.